أولا الكسوة نتاعك لازم تطويها و دورها مليح مليح باش ما تاخدلكش <hesitation> مكان بزاف في الـ <hesitation> في الـ الكابة نتاعك و لا الفاليزا نتاعك. الـ التقاشير و الـ <hesitation> لاخر حطهم <hesitation> مع بعض فـ فـ و الملابس الداخلية حطهم مع بعض في الـ الجيب هاكا باش ما يدولكش لبلاص و تقد ترفد شحال من حاجة.